Mbae omojegatu yae ipise kavi va jaeko kanela, komino, urukuma, asafran, ani jokogui oi ye clavo jare, pimienta jare jokope oi ye pimenton albaka jokua jokua reta